كنفضل نسافر بالطموبيل، حيت بالطموبيل غدي نقدر نوقف في بلايص جداد أو نكتاشفهم. <hesitation> السفر بالطموبيل كيخلي لينا الحرية الكاملة باش نختارو فين نوقفو، فين نقدرو نبدلو الطريق إلا بغينا نكتاشف بلايص جداد، و كنكون أكثر استقلالية في التنقل ديالنا، وهاد الشي كخلينا نستمتعو بالرحلة ديالنا و التسافرة ديالنا حسن